زه به سپی غوره کړم. د سپي وفاداري، خوشحالي او له نورو سره په اړیکه کې پاتې کېدل زما لپاره ډیر جذاب دي. سپي له کورنۍ او دوستانو سره اړیکې پیاوړې کوي او تل د خوشحالۍ او انرژی یوه منبع وي. نو ځکه زه غواړم چې سپی ولرم.